Maro aloha gn'épices misy a madagasikara eto da presque presque fa nandramako aby avao fa ah gny boka ivelany agny zao gny mbo tsy nireko teto: paprica zao, zay zao soa mba andrama hoe manao akory gn'ahiny vo gny curry koa raiky.